Ny maha samy hafa ny biôlôjika sy ny produit simika, ny biôlôjika ara-pahasalamana kokoa izany mihoatra ny simika fa ny simika manimba ny vatana sy manimba ny fahasalamana